manognona fanatanjahantena maro araky ze fantatsinao. Ah laboly, voalohany, volley-ball, baskety, ah milomagno, milomay, ah escrime, boxe, MMA, bisikileta, course bisikelata, ah formule raiky, satria sport koa reo, handball, golf.